इंडोनेशिया का इतिहास बोउता पुराणा अ इंडोनेशिया मुझ हिन्दू राजाओ का बोउता आगे देउन्डा शासन रवा और एबे भी हिन्दू राजाओं का तेइके शासन अ इंडोनेशिया के बाउते पुराणे सभ्यता अ जो मुनि के सभ्यता ते इंडोनेशिया मुझ विदेशीयों का भी बड़ा योगदान रणा।